La kuro’ xen ï e ree’, ru’ kiáá jná re fá’ra ma re jɇɇ ï e ree’, ma re jɇɇ köö jé ree’ köö es que dse dsáána e la lɇ ï e jé mⱥⱥ je nuu lajy mⱥⱥ ‘mo lajy e xa a jy e re jï’, nɇ ‘nɇɇ’ í’ e jmⱥⱥ jná ema re jɇɇ köö ï e ree’ color e ree’ fa´’ dsa i ló juñíi’ i verde fa´dsa i ló juñíi’ jötu ju jmíi fáá’ra’ jnáá’ ï e ree’ jö tu jná jö dse li lii e jmáá re jï’ lajy e xa ejö ba ‘nɇɇ’ e dse li lii jná e ma re jɇɇ ï e ree’ la nɇ re lɇ í’ e xa kiáá jná.